Náŋtɔnɩŋɛ aŋtʋ yáa tɔtɔɔ diyá ilimó, tʋʋkʋ, tʋʋ lá lalɔɔ ilimó ka kʋ gɛ tʋ dito aráa ka di? Dɩí ná <hesitation> asíya gbɛtɛrɛ, ásiyá yála ka lɩ ka gbeŋdzo fɔlɔɔ kala lɔ fɔlɔɔ kʋrʋ ŋsɩ ɔtararasɛ saláa mɔɔ kala kaa kʋ náñtɔ ka kɔnɩ kaa tɔkɔ. Ñŋsɩ dɩ lí bʋlɔ, dɩíná kʋnáá, kʋnáá róó lá lalɔɔ ilimó, ñ dɩ lí kʋñsáa lɔ, dɩí ná vaáa, vaáa róó lá lalɔɔ ilimó ka kʋ ka náñtɔ ka tɔkɔ, dɩí vaáa gníñtɔmɛ ñka, dɩí ná gúúni, ŋnáa? Bʋná níŋɛ bʋʋ lá la bʋ ilimó, dɩíná kaa ɛɛɛ goloŋ-goloŋ gníñkíya, goloŋ-goloŋ gníñkíya róó lá lalɔɔ ilimó, káá la ká kaa kʋ ka náñtɔ ka tɔkɔ. Bʋyáa bʋ sáa mɛɛ báa bé físa níŋɛ nɩ, bʋ yelé ŋñná sɩ bʋ náñtɔnɩŋɛ tʋ tɩkɩ sɩ tɔla lalɔɔ ilimóó yɛ, na tʋ yálá ka kʋ tʋ náñtɔ, bʋyáa bʋ náñtɔ tʋ ké yáa bʋndito aráa, bʋndito aráa bʋyelé ilimó yáa bʋo bʋo bʋ lalɔɔ látɔ. Ŋnáa? Tooo bʋká <hesitation> náñtɔnɩŋɛ bʋñtɔ. Tʋ dito dito yáa náñtɔ ké, tʋ dito dito yáa náñtɔ, tʋ naŋtʋna ñtɔ ké. Ŋnáa? <hesitation> ásiya yála ka la kʋ ásʋkʋná ka tɔkɔ, vaáa yála ka la kaa ŋárɛ ka tɔkɔ abéé sakúlú, bʋká gúúni yála ka kʋ átúwa ka tɔkɔ, ŋnáa? Na bʋ náñtɔnɩŋɛ tʋ kéé bʋna bʋlɔlɔ bʋlɔlɔ náñtɔnɩŋɛɛ bʋʋ kʋ, amá, <laughs> bɩɩ ŋsɩ bʋyɛ wóto, maadzɩŋtá karɩ lɔɔ álámɩná lí ŋsɩ gúúni náñtɔn gúúni gúúni kpáláŋáa mɛ, bɩɩ losumó wɛná kɛ, ɩɩ ná sɩ ah ŋʋná ɔ táyɛ wosóotí ró boé. Mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ, náñtɔnɩŋɛ tɔɔ dɩɩ gnaña sɩ tʋʋ yála tʋʋ lí ilimó tʋʋ dii dzɛ.